nyamdu bitendu seafood noy ngaɗata ka faka. Bisaki, ko ɓuri hanu e makka fu tawe ta accu ka wula sanne, <hesitation> tawe gulɗun non nokku fo resataka to ɓuru lasoji ɗiɗi digiri farahiyt to ɓuri non. <hesitation> E kankan non ka waɗira to ɓuri non fu a tawan ka bisoto.